<noise> Gn fomba anisan mampiavaky gny Pakistanais da gny "Vany". Io moa da fagnomeza gn anak apela tsy ampy tao hapanambadia na hatao ho mpiasa ho mariky ny fagnamafisa gny fihavagna am fianakavia anakiroa.